Sɩ bʋʋ yála ka yɛɛ dúúnia mɛ, bʋʋ yála ka yɛ sɩ álámɩnáá bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ? <laughs> Bé lɔ kpápkárásɛɛ tɔñ sɩ álámɩná bɛŋtɩ ŋtɩ mɩnɩ? Álámɩnáá bɛŋtɩ ɔ sɔkɔrɛ. <noise> Ŋwɛná wɛɛna ŋñyɛ ma tádé bɔɔ, álámɩnáá kɔnɩ kaa tɔŋ ka dʋnɩ tɔmɔ sɩ wuúu bɛŋtɩ sɔkɔrɛ, bʋtá dé bɔɔ. Wɛɛna ŋaá ŋŋyɛá mɔɔ, ŋá tádé bɔɔ ga tá mɛsɩná nɩ bɔɔ, ŋaá sála goóre, ma táa yelé ñ la siminamɛ bɔɔ, ŋaá bútina nɩ awárɩ, ŋaá yɛnɩ biñto, ññ yele wɛɛna ŋá, ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ dzɛ. Bɩɩ ŋñ tɩɩ vɔñ simina na álámɩnáá yáa, <noise> lɔ bá tɔñŋa na nɩ abé báa batá tɔŋná nɩɩ lɔ ŋ tɩtɩŋɛ yúku ka dzɩŋ, lɔ ŋ yelée, ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ dzɛ, ŋñtɩɩ mɩlɩɩyáa ŋñtɩɩ kʋ alámaá yáa, lɔ bʋ kɔñkaayɛ lɔ ŋ yelé bɩ, ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Tɔŋtɔñmɔ tʋrʋnɩŋɛ wɛ ŋñtɩɩ tɔñ, vaálaná ŋarɩ nɩŋɛ wɛ ŋñ tɩɩ valá, ditonɩŋɛ bʋrʋnɩŋɛɛ wɛ ŋñ tɩɩ di, lɔ bʋ yelé <noise> alihéériisɛ sɩrɩnɩŋɛ wɛ bɔɔyɛ nɩ, sɩɩ lá nɩ, lɔlɔñbɔ bʋrʋnɩŋɛ wɛ bʋʋ lanɩ lɔ ñ kɔnɩyá kaa yúkú ka dzɩŋsɩ bɔɔ yeléa lɔ bʋʋyɛ mɩnɛɛɛ dzɛ, lɔ ŋ yelé bɩ. Ñ yeléa bɩ mɔ ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Ba tɔñ sɩ álámɩnáa yelé álámɩnáá bɛŋtɩ ró. Bɩɩ náá sɔkɔwá mɔɔ ba mʋʋ mɛ, bʋyɩkaná lɔlɔɔ ná táa wɛ fɛ báaŋʋ, ŋñ mʋkɩ na báa aŋʋ pʋyɛɛ-pʋyɛɛ-pʋyɛɛ báa aŋʋ na lekifɛrɛ. Amáa, baá ŋŋ mʋkɩyána báná búti baá gɛ, baá bá ŋ besireétá. Báná búti baá gɛ fɛnɩ tɔmɔ nɩŋɛɛ yá, baá gɛ fɛnɩ wahála yá. Tɔɔ ñ kɔnɩyá kaa ná sɩ éee! Álámɩná boyémɔ ñŋ matá bɛŋtɩ ná bɛ simire bɔɔ, bɩɩ matá fɔkɩ matɩ na bɛ bɔɔ, ma áyiya táa dé bɔɔ lɔ ŋ kpáta ka fɔkɩ ŋtɩ ka taŋná bɛ. Ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛ na bɛɛ dzɛ. Ŋnáa? Barɩ wɛ ŋ tɩɩ tɩɩ ná bɛ simire bɔɔ, amá ŋ kɔnɩ kaa ná sɩ ooo álámɩná boyémɔ ma táa ná bɛ simire bɔɔ, bʋká ba káa yɛ lɔlɔ álámɩnáá yá, ba káa yɛ baáa yɛá fɛmɛ alihéérii yá, abéé ŋʋrʋ kɔnɩ kaa tɔŋ fɛnɩ sɩ gɛ aláŋbadzémɔ bɔɔ yɛ nɩ, sʋrʋ ŋtɩ kpaŋsɩ ŋtɩ na bɛ, dési ŋ sɔkɔrɛ na bɛ, yɛ ayɩnɛɛ nabɛ, yɛ lekifɛrɛ na bɛ, yɛ sulusúlúto na bɛ, yɛ tʋtʋŋɛ nabɛ, lɔ ŋ sʋrʋ ŋtɩ mɩnɛɛ ka yɛ mɩnɛ nabɛ. Ŋ bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛ dzɛ. Ñ yɛyá mɩnɛ na bɛ mɔ, ná sɩ báa bé bɛŋtɩ róó, fɛɛ yá lɔlɔ fɛfɛtɔɔ fosi ɩ lɛkɩnamɛ, dɩŋɛŋɛrɛ lɔlɔɔ ɩɩ mɩ ɩ lɛkɩnamɛ, tʋtʋŋɛ lɔlɔɔ ɩɩ mɩ ɩ lɛkɩnamɛ, ŋɩrɛtʋtʋŋɛ lɔlɔɔ kɔnɩ ɩ lɛkɩnamɛ ariziki, girimá na ariziki lɔlɔ wáana ɩ lɛkɩnamɛ, ñ bɩŋtɩya sɔkɔrɛ yeléyá lɔ bʋná ró kɔnɩɩ dzɛ. Bɔɔɔ yɛyá álám- bɔɔɔ yeléyá lɔ álámɩná vé ɔ wɛ dúúnia lɔ álámɩná, bʋʋ yelé álámɩnáá lá simina mɛɛ dzɛ, nɛsɩrɛ bɛŋtɩtɔ dzɛ. Ba tɔñ sɩ mɩnɛ-mɩnɩkée lʋlʋ mɩnɛ-mɩnɩkée. Bɩɩ ŋvé ŋ dɔkʋ kʋrʋkpákpá, léŋáa karɩkpákpá kéé ŋñ tɩyéé. Baá ñ ŋñ yáa ŋ tɩtɩɩ dʋna sɩ baá kpɛkɩ nɩ bɔɔ, bánáá kɔnɩ kaa gaŋtɩ ŋ siminamɛ ka la ŋ siminamɛ. Ŋñ lʋñ ŋñ lʋñ ñ kpɛkɩ bɛ ŋtáa yála bɔɔ. Doomi ŋ vé ka dɔkʋ kʋrʋkpákpá. Baá yelé kʋrʋʋwá ka yɛ kʋrʋ. Bʋŋdzɛ álámɩnáá bɛŋtɩ sɔkɔrɛɛyá. Tɔɔ goóreé mʋʋ mɩyáá bɩ ka talaá dzɛé.